Ke noʻonoʻo wau i ka ʻai ma ka hale ʻaina noʻonoʻo wau i nā pūpū, nā ʻai māmā hoʻi. E laʻa <hesitation> uh me ka palaoa a me ke kai, ke kipi a me ke kai ʻōhiʻa, <hesitation> uh ka ʻuala palai paha. No ka palaoa e manuahi ana ʻoiai e like me <hesitation> uh CPK he mea ʻākomi ʻia. ʻo ke kipi me ke kai ʻōhiʻa he $8 paha kālā a ʻo ka ʻuala palai he $5 paha kālā kēnā.